An'ura n'yɛrɛna an zin cama nɛ ci an n'we bepɛ han ɲu, ho danɲu nɛma a n'ɛnira, an bɛ dɛsia ,han dirobenɛ nɛ n'tawɛ a di, ma ɲu nɛ ma ɲuu.